Ñy fomba ampiasany ñy biby tsifa raiky avao zany. ña ñy ilany ñy tsifany raiky iñy: -Hiarovany ñ'ainy ndraiky ñ'anany. <shushes> satria lafa mialy aminy ñy biby hafa ey. tandrokiny raiky iñy iarovany ñainy aminy ñy biby raiky tandroky raiky avao koa ;manahaky anizao koa ñy fiarovany ñy aminy ñy fahavalony reñy andesiny mialiny ñ'aine ;manahaky anizay ñy fifandraisany aminy ñy fitariha.